<hesitation> Nkira kwenda ebitooke, ebitooke ebyo ebimigiirwe, kateeka omumbaabi kurungi, omukuubi gwoona gwenkalilireho no'obweraba nyaama, nkooko, binyobwa. Niibo ebitooke ebyenkira kwendaho. Na'akaro ako, na' akaro akaba tooro ne'filinda. <hesitation> Nembiirya, nembyenda bulikiro, tebikuhinduka habwiire, obwiire bwoona nembyenda niibyo nkulya, ebitooke, ebitooke na'akaaro.